Alika io koahy misy mahafinaritsa, fa misy koa sasany alika romotry zao. An ohatsy, an'ala agny avao zany laha vao mahita olo i tonga de hitsaniny iha zay, la misy aheriny iha. Fa misy alika sasany soa mahafinaritra. <noise>